Fomba ataogn'ny vitsika amorôgnana andiambisika, de visika rehefa mandeha zareo de mametraka rano vava amy lalagana andehagnanjareo de fantan'ny namany hoe ha misy namako zany de fofon-drano vava igny foagna ita de visika koa rehefa mifanena miaro amin'ny namany de mam- mifanotsafa midona lôhany de fantatra hoe <hesitation> mbôla hivorivory reveo de lasa vory le andiam-bitsiky.